E <hesitation> Deu non seu un cuoco provetto, e quindi no è chi mi pozzu, non pozzu nai fabasa in custa domanda. Deu <hesitation> seu bou a cucinai ma non seu appassionau, quindi non tengiu particolarisi de su chi, de m'imparai o de imparai a fai callicua attra cosa.